जू बाऊ छीन ऊ आम तोर पर त वने कावा ही वोंदा वेगा अलावा भूरा, लाल, सफ़ेद, और हल्का पीला रंगा बाऊ भी वंदा छीन येगा अलावा कई लोग जू छीन ऊ मेहंदी लगे के अपरा बाऊ हरयाँ, नीला, पीला इन्या भी करदा छीन।